Karazan̈a lasopy: <hesitation> lasopy atody, lasopy vitin'aomby, lasopy zare, lasopy vantanemina, lasopy legiomy abôkà eo misy lasopy shinoizy koà zen̈y.